Men do'stlarim bilan vaqt o'tkazishni yaxshi ko'raman, chunki bu qiziqarli va yangi tajribalar keltiradi. Do'stlar bilan kulish va faoliyatlar bilan shug'ullanish hayotni yanada jonli qiladi.